Aleni <hesitation> sikenyuu kokikisikchon tukumoi koo aleni, olekiagilchi anee. Ko kiagil amii tukumoia ako kikitebi ak sigik chuk i agoi ko kla kondanat sukul ko kaboibochi sikik chuk` amu kindena sukul. inga kikeny ko kimaa kipendi sukul. ko kokai kotai mininy. ki kikonye. akoi kaietu. iwe sukul. Ko kitaretan sikik chuk. ko kondanan sukul en enyoe ki kikasichon ak kokiaktebenyoe ak asomanen nywae akoi tun atar sukul enyoe.